जी पोली राडर रोहे ती असो लोगबाग कोहे ने पुर्याभी कथला ने। में एक दिल सुनली की पोला भुकम्प भुकम्प आवे ते पोली राडर। रोहे ती इन रापर मालुम पड़ जाए की कोशी कोरी। <hesitation> ने काई भुकम्प कत्रा मा <hesitation> आउना वाड़ो छे ने। कत्रा मनी आ मिते जोन चाही कै सुन कोई राण राडर रोहे अउना। काई मालुम मैं गलत भी बोलू जि मी से काजे नहीं जा रही है बहाई। जि मैं से काजे माप करंगे मी से नहीं जा रही हूं काई होई राडर।